Onre yadii iho chan kuui, chindakeru nuu koño cuchi kandiro <hesitation> la oregano uu no'o nduku ajo ndakero la la ñun ndakero la clavo pimienta, ndakero cebolla ndakero chikuro nuu licuadora o nuu he nuu molcajete chí, chikonro chi vajuina yekero joño cuchi ho onre kada preparar nró koño un joño chún chi ndakero xhia kuii tunana ndoko ndakeruu la kulandu, ndakenru nuu nduku ajo cebolla ndajero ño'on ndakero chí kada preparado koño chún sal sal de taverde nii koño chun ndono ndojo kanuu jaxuu chí vanguina xhekeró chindakero la'a arroz xhi ndakero koño ndakero kulandu ndakero chivanjuina kenró.